ازا عدت خمسين عاما الى الوراء سابدأ بالتعرف على الاحداث المهمة التي كانت تحدث في زلك الوقت <hesitation> مسل السقافات الشعبية والتقنيات والسياسة سابحث عن فرص للتواصل مع الناس ومعرفة كيف كانت حياتهم مسل اسلوبهم في العمل والترفيه. قد استفيد من المعلومات التي لدي حول التطورات المستقبلية <hesitation> لتقديم نصائح او افكار مفيدة في مجالات مسل العلوم او التكنولوجيا، ولكن ساكون حذرا لاي شيء <hesitation> اسر بشكل كبير على مجرى التاريخ ايضا.